min-wa ukọngọ ọvọvuw ga ẹtọ o̱vum. egom gang ubọk ula nungo ukọngọ ọvọvum ga dọng ikọ ọbuzi ayörọ egbẹ nse gu ikọ ọbazi ntenẹ ga ọvọvum mulẹ. nam mfi nsnng nung nkumo ugbang ye nung nwa even nsang ọvẹn ye̱ nji ñ song nẓine, nye ugbamg mway. nfẹnẹ ga ujuji. ubọni nfi nsang bejiji men g nkukumo n-no ọvọvum ẹjara n-n-ula ukọngọ ọvọvum mfẹmẹ. da sam mifi mkumo be nung na ma ga innie. do̱ng am da sam edudu ejara edudu ye nsang nula ma afia or nseng nwa ameger min-mkukumo didi da sam nwa edudu nwẹ eje itaterner ye. Ye egba eje itat, enung ẹtọ gu ẹjẹ afia ayọrọ afia arẹba agueagunẹ nsẹ ga ukongo ọkọkunu mfẹrẹ mfi nku kuma gbọgbọri nẹ nung nam sang cọve̱n nji nuongo̱ mann da sann nye ugbang am mula afia ameba agwagume nji ugbangann mua afi ameba oguagunẹ nji nziaga nziaga nfẹme mm mbori mfi sang bina ga dọng am evung ẹbii ujiji mom mzungọ ukọngọ da sam nonobo eje ye inma ye, ye. egba ehe imma eje esumi ni min-nwa ukọngọ ọvọvum mfinẹ mfi mmono̱ evev yẹ nwa egonọ nsang nula agot, egọt egọne nsang nula agot. egọno nsang nula egfn don. egọmọ nsang nula isi nsang ọvẹn ye nji mọnẹ mfe ugbang am nulani iji egbegbẹmẹ ga egot bẹng mfẹmẹ. Numg mfẹnẹ mung nkukumo be ri ji dasam monobo. nzumgo nkongo nonobo eje ye mbok nẹ ukẹm ukẹm mumg muo̱b. nuaka ubọngọ eqauum mtene mfi maikuno binumg mfe mgbang wunori gu dọg wuo aji da sour nam nmlọb nwa even nung nje nfem numg nkkumo mun isang ḅe̱ ife innsọọd ọrọb imii-imung inọbo eje yẹ ubọk ma ubaru gọng mẹ kpasuk wea nẹ ḿ n-ula. ula nẹ nin. nkukumo da san nfu fi ndang dong mfi nsamg ọvẹn nam ma bam da sam ma nẹmẹni nkukumo numg nuọngọ momn nunud ba bẹ. Zizigi mann ga soud da sam nuọb muu even mung ndino numkukumo da sam mung nzungọ ukọngo̱ nonobo ma. Bam ese nuee ja e̱ve̱n nje gu ntak wa eje mue yi nwa nji nyi myi e̱gbazi e̱yara ụgọmọ mi ya-e-e-e-e-dudu ẹbọni ebi ga ẹtọ ko̱ngo̱ eje mule ja even mje dudu èfe esasa mi-mda gu dong ma bam ifẹnẹ ikọ ọbazi. Izime yi duda ga ye ito ye̱ ito idu gu adon ọnmẹ idẹt obazi eje nulẹ dudu e̱boni ụ bi uji ji no̱no eboni izungo ukọngọ enonobo. wane̱ ere. wane. ni-na.